Sri Lanka hitu anboruaki india rama ramkapui, tantaknen hian ainan. Nga, tantakanea kumtluan hian <hesitation> alum para. <hesitation> Marsatanga mea hian alumlesuwa la. Ama erotsu kumtluan hian ruatuihi an muduk ring zeelthungani. <hesitation> Anlasik tepo hi <hesitation> alumhe mea. Digrisom nipangasese asatanga songtum inkari anea ruatliem asurbukanek. Anipui tepei hitu alum tak seta. Digrisom atanga thumnga inkar set alaunea. <hesitation> Ama erotsu anipui la hian <hesitation> ruahi antonghem sogtungani ane. Kumtop neila ma hian boruak alaulum tsawa septembara tanga novembara hian. <hesitation> Boruak hem klakin <hesitation> alaulum tsaw diel diela. <hesitation> Rua tepo lausun hem tul tul ani.